يقدر يستغل أوقات فراغه مثل ال- لو منتظر في طابور أو راكب مواصلات يجدر يحمل مع ال-الكتاب أو يقرأ علي الجوال كمان ، <hesitation> إذا كان يحب الأستماع يجدر يجرب ال-الكتب الصوتية لأنها طريقة رائعة لقراءة الكتب خلال المشاوير.